Ny ovy <hesitation> tsy dia misy hoe fomba fitahirizana azy ela kokoa angamba raha ny fahafantarako azy fa <hesitation> apetraka anaty gony. Na ve apetraka anaty tany, satria moa avy amin'ny tany ireny vokatra ireny. Dia izay angamba no mety hoe azo itahirizana azy. Tsy fantatro.